अगर मिर कोइ साथि संगिन से लाडाइ हुइ गइ हए कहेसे मय माफि मागन के ताँहि फोन करन चाँहत हौ । राम राम मय जानत हौ कि अपन अपन दुइ के बिचमे असहमित भइ हए पर मय बो असहमतिके सुधारन चाहत हौ कहेसे अगर मिरसे कुट मतलब तुमके दुख पुगो हए कहेसे मय माफि मागत चाँहत हौ । मय तुमहर भवना और विचारके सम्मान करन चाहत हौ । और मय चाहत हौ कि आपन दुनो जनि बैठके आपनको समस्याके हल करन चाहत हौ फिरसे आपन पहिले हानि पुरानो सम्बन्ध् के बढिया बनान चाहत हौ । आपन दुने जाति बैठके सुल्झाएके फिरके पुराने तरहसे काम करए । जासे आपन दुने जनिको अच्छो और पहिले हानि चलैगो ।